A li granni altizzi, l’acqua vugghi a temperaturi chiù vasci pirchì la pressioni di l’aria supra di l’acqua è chiù nica e pi tali motivu arriva a vùgghiri chiù rapidamenti quannu si metti ncapu a lu focu. Pi esempiu, a lu liveddu di lu mari l’acqua vugghi a temperaturi di centu gradi mentri a altizzi di trimmila metri, vugghi a temperaturi di ottanta gradi. Un fattu curiusu è chi pi cucinari la pasta ci vonnu almenu ottanta gradi e perciò ncapu la muntagna Everest, unni l’acqua vugghi a sittanta gradi, la pasta nun si putissi cucinari.